Aleo mianatry mitendry zava-magneno igny, amin'igny zany anao mba mahita hoe ah zao e fivoarany fa gne mihira igny manko, olo e tena maheno an'igny, olo e tena mahita ah da sara feo izy zany, da manga gne feon'izy zany, fa la ohatry ka hoe iaho e a raha hum aleoko avo mitendry, zay e sarasara hitako mety.